﻿Ekintu eki- ekizibu <hesitation> omunsi biro binu nekyoburi bwenguzi, abantu nibarya enguzi kandi abantu tibasemereirwe, nibakuha sente zokugura rundi zokwombeka oruguudo, sente zoona noziiba noyombeka oruguudo nirucweekera mumwaaka gumu, sente ezibakuhaire oruguudo oru- oru baakurwombekere rukamara emyaaka nka makumi asatu, baitu nirucweekera omwaaka gumu kandi oburi bwenguzi bunu buri hamu hoona, niinihira nikyo ekizibu eki ensi eyina.